ඇත්තටම විවාහ වෙන්න කලින් <hesitation> ඒ කෙනා ගැන <hesitation> අපි මොනාද දැන ගන්නේ <hesitation> ඉගෙන ගන්න <hesitation> ඉන්න එක වැදගත් <hesitation> කියල අහල තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් <hesitation> ඒ කෙනා කැමති අකමැති දේවල් දැන ගන්න එක <hesitation> ගොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ <hesitation> සම්බන්ධතාවයකදි <hesitation> තමන්ගේ <hesitation> සහකරු හෝ සහකාරිය <hesitation> ට සීමා දාල <hesitation> ඒ කෙනාව ගොඩක් විට <hesitation> දේවල් වලට යොමු වෙනවට අකමැත්තෙන් සිටින සහකරුවෙක් හෝ සහකාරියක්ද එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> එයාට සහය වෙලා <hesitation> ඒ <hesitation> තමන්ගෙ සහකරුට හෝ සහකාරියටත් <hesitation> ඉදිරියට යන්ඩ උදව් කරන කෙනෙක්ද <hesitation> එහෙම කැමති කෙනෙක්ද <hesitation> ජීවිතය ගැන <hesitation> එහෙම නැත්තම් සම්බන්ධතා ගැන විවෘතව <hesitation> දැකල <hesitation> හොඳට සහයෝගයෙන් <hesitation> කතා බහ කරල වැඩ කරන කෙනෙක්ද කියලා. විශේෂෙන්ම ඒ <hesitation> කතා බහ කරන එක <hesitation> සන්නිවේදනය <hesitation> හොඳට සන්නිවේදනය කරන කෙනෙක්ද <hesitation> දැන ගන්න එක වැදගත්. මොකද <hesitation> ප්‍රශ්නයක් ආවත් <hesitation> ඕනම සම්බන්ධතාවයක <hesitation> ප්‍රශ්න ගැටලු එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ගැටළු විසඳ ගන්න පුළුවන් හොඳ සන්නිවේදන <hesitation> සන්නිවේදනයක් තියා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද කියන එකත් <hesitation> දැන ගන්න එක <hesitation> ගොඩක් වැදගත්.